Филҳо гурӯҳҳои оилавии зич ташкил медиҳанд, зеро зиндагӣ дар гурӯҳ ба онҳо кумак мекунад, ки аз душманон муҳофизат шаванд, ғизо ва обро осонтар пайдо кунанд ва фарзандонро якчоя нигоҳубин намоянд. Дар ин гуруҳҳо модарфилҳои калонсол таҷрибаи худро ба ҷавонтарон мегузаронанд, ки барои зинда мондан дар табиат бисёр муҳим аст. Ин муносибати ҷамъиятӣ нишон медиҳад, ки филҳо ҳайвоноти оқил, меҳрубон ва ҳамдард ҳастанд.